ମୁଝେ ସୁନିଲୀ ତମ୍ହେ ଜିବାପାଈଂ ପ୍ଲାନ କରିଯା ଚାହତେ ହୈଂ। କୌନ ମୁଝେ କେଛୀ ପଚ୍ଚରୀ ପାରୀ କୀ ତମ୍ହାଁ ଟ୍ରୀପର ବଜେଟ। କେ ଥେ ଆଓ ତମ୍ହେ କୌନ ତୀକୀ ଜାଓଚୋ ଜିଵାଡେ ଜାଓଚୋ। ସେଟିକାର ପ୍ଲାନିଂଗ କୌନ କରୀଚୋ କୌନ କୌନ ଜାଗା ଜିବା। କୌନ କୌନ କରୀବା କୌନ କୌନ ଅକ୍ଟିଵିଟିସ କରୀବା ତହାଂ। ମତେ କୁ ହୈ କେଥେ ତମ୍ହାରା ବଜେଟିଂଗ ହୈଂ ଚୀ କେଥେ ତଂଗା ତମ୍ହେ ଖର୍ଚ। କରୀ ପାରୀବା କେଥେ ମୈକସିମମ ତମ୍ହେ ଖର୍ଚ କରୀ ପାରୀବା ହାଁ। କେଥେ ଦିନା ପାରୀ ତମ୍ହେ ଏଇ ଟ୍ରିପ ପ୍ଲାନ କରଚୋ ମତେ କୁ ହୈ ଜଦୀ। ତମ୍ହେ ଚାନୀବା ତାଲେ ମୂଝୀ ଏଇ ଟ୍ରିପ କୁ ହାସିବା ପାରୀ ସହଜଵ କରୀବୀ।